Ya'ore munaso ore'ngonto one'acara ore'one acara ore'tera'si acara ni'tera munaso na'sangare kuna'one'acara wuya'munasu a ore ya'munasu te'popusalei ya'mamihu ore'an kuna'mamihu manuk a nu'unen manuk letuto'one ti'iletito kunak one'ayam daging manukto wawawilien ne'mangase suwapa pi'iwo ni'puwilin mangasek- sinisu wanuangkami nah- poposale ore'ya kuna'mamiho a te'ore sia'nak ore'puna'an manukto manuk lah ya'mamoto manuk ponatea ya'am mutun ake- ore'na kimukale'nei ake nok manuk kan pinoto'kuwei nilis kuei ore'kuna'potoan meraktu kuna'lisan te'e nilis kue manuk na nilisan kue manuk te'niliseta no akl liki mukalle ulekue ake suloyang wu'a tan'a manuk te'e Rasenkureren pouna no pakusalleto'a no manuk ra inte tera makamu ore'a apate'e a kuni mangase bulu-bulunne a uta'ne a na'ore niras kowe te'ake to kimukalle ulekues soloyang a tetoru pakutama manuk no su'a aketo kimukal te'e tuni ulene soloyang ore'ngonto peyi malowo e kuni mangase rapawi barapa menit nah tesinta kowi ne'iake ne manuk ne te'ake te'e a rumekue a te manuk ore' ngonto'a tate'a naloso noteto're nyerupata sua'ke kimukan ate-atera malowa soware ma kuni mangase manguwu- a bulu-bulu ne a manguwu rapa nate'ore e nasoe tayanu nguwu a apane te'e bulu-bulu ngeh na solemkumeren mera'a rasenku- wu'a apah ore'onete putung nate'kupuge kutameisuputung kunemangaseam tunwu- nden tameiara paka cok a- barek mu pa pogen a apane te'e A bulu-bulu neto'ma'alus te tomonto tera tuwi'a teralaken na'tando ngonto ta'a tetap one am bulu-bulu meto'a ijik te'e na'te tu kuni mangase'a tunro napata tami'kaco rapasuputung a te'ore one putung ma'te pegoitan mesuputung nahte tante ore'rase te te'am pisin ne'a ala'en ku pisine ala'en ku merak tera'pi wohan ku pisinne a nakou se'a nilua' kuni'mangaselo a enne'a pisinne ala'en repapisinne ala'en kupisinne nate'a bersian kue'a onetosu apa'ne te'e manuk a bersian ku wu poto'an kue ore'na bersi poto'an kue upihon ku ore'tasia lemera to'a ya'makewe ore'kona lulu'an a- nate'ore'auaunanam ne unanam ne kunni mangase batang bawang onnerin to'a kunna bawang merah wuya'manga-mangala tuwo'kundir- tetuwonne oneren a apane pisin ne A towungkundin wu'a lia kunimangase goraka lia teto ala'en ku wulu waken ku a luwaken ku'a kundir te'e a koraka luwaken ku wu'a kaluya hiya mangala ni'to'a kaluya wi'kaci teratu kuna'ma am pihua antemi tei'toma-ma pure wi'kaci kaluya kuni'mangase am apa- te tera'ne tomama pure'na wi'kaci rapakaluya a mangala'e kaluya wuondei'a watanren ala'enkuatan oni sene'a bumbu nenea'am kundir goraka tuwong kundir wu'a bawang merah wu batang bawang wu kuni'mangaseko kuru tuwolimo- wu'a apate'e na'tante ore si'a a wu'one pondan ren a'teto'a bumbunei ore'a oksuluru' a ore'sia mera'te'a pondan aren kumera' paka arkutato alussantamei a tuwong kunder tuwong kundir- ndete art arenku A paka'ar tuta toalus sandren tetu'limone mua'ihe tan suwe'ne ore'wi tera'no aren wi'ore sia'na'a <noise> pondan na'we mera'wiam potoan kutawi pakaroatta wuseanku kunnimangase makototera rapa'to'a kunimangase bekeng barumpu a te'a te'no tuwi'i iki'an ku wu po apa rupa kue seloyang mayan te'e ore'ngonto ore'a oksululu rupakosuloyang wu kayo'anne kunnimangase pangalale rapa'am leper wu pangayo ne' ha ore'tera rapa na'lima ento'am panggala'mi a'lana- nyum wu seken sulima wu mangapengayoni'a kinaste'e makoto lima tera'mopure kantua e'n'a kaluya nah ore'nakayo ene'te nerupanto'a asin a'fitsin nirupa yeta rupanta kaco'a- ta'alana nyu wi'kacoanta te'oresia mera' pokayo ne'te'ore'a Ore'kunam-kunam tanto'a timiren ana'luha koni mngasetan matarena' wi'ya'wi manguwou tei' na'te'mera'a ka ngontokananamen ore kundi mangase kalo ore' ngananamende iya'wi manguwowu tei' oh suwa'ne a asin newo apane te'e te'oke sululu a oke sululu teya'mangala e'apa ne te'e kuni mangase moporoup kambulu mengawoie mengalah e'a towumbusak ore tuwumapa tetusua'a me'a kunimangase'am mo moporop dulu tu bulu ha ore'na kau setate te'no namiho eputung na'tamie rupaye ta'mi lulute e'to pindupan kinas rupaye sopotong na'tante ore'kuna'am apakinas manukku wu tumisan na'teletera mamake a kokuru tera'ne wi'a kundir goraka singkale'one'a ya'na mamakeren'a apate'e lingkuas wi'kaci lingkuas asal dete nirupan wu'a apa- te'a kamiri a tesialle'a luwaken kuwetami'a kundir goraka kalu ya Onden rentam mi'a watan kaco'a ore'tumisan wu'a apate'e tupinomanku apate'e lingkuas a tumisan ta'mi pona'mera'a ore manumis na'ore'na'a nalosoilana no manumistu mamaken lana rupa tasu'a tacu ore kuni mangase balanga goreng rupa tamiore nalosoeane alana na'rupa kue'am ponata'a kundir wo goraka manaen temeikaco tetonde-tondekan tami'te rupaya tami'a apa te'e watan- wulingkuas ore lingkuas le tera'netukuna luwaken te'ise te'e wo rupa wo tumisan na'te'ore ngonton naluhai yatame'a bumbu ne te'e a teru upaye tami'a kinas netu bi binersie a te ore'nirupae te te'am ondei'a apa'te'to nirupan a kamiri a tanteore naluhai enirupae tamitimiri naluha tengkupanta miondei loyang one'tatongkep kurin toloben'ne tekompanta wo Ere'ngonto manain tenkaco te'wungkasene wowuyan wo solden-solden a tonde-tondeken na'teowere ngontot manailen te'me tekun mangas te'ya'mangunang pemera'ore'tenaluhai ore' asinna te'e ore onden ren asin ore fetsin a teore'a pangundamen kotamei ore' naluhai'e tesinta kuye wo kuman te' na'teren ore'a mamihu teletumisan te'e notukakhaileto tu ni'lulu a na'tileto tumi tinumis ti'i na'telelaeng ti'i na'a tile ore'a manuk tukuna'am one'a anakumera ore'ise ne makakewe'a apate'e kuna'am ayang kecap nah notele ore'a kuna' kammusuka ayang iseremapakewe ayang kecap na'tesia'na sangarimambili'a kuni'magase ayang daging'a terapate tumalowo tan ore pamiho'a ayang kecap wo manuktu' kunaang manuk a sup kampung nomakuli to pei ore' manu'tu to'aijikren kunimangasetu tuma peranggang ren te'tumalowo Na'tepei intosu'a no piho'an a ayang kecap na'te ore'bumbutusu'a tu'kuna bumbu netusukecap na'tele'a pundupan a lia kaci wu'a kalu ya wi'kaci rente'e wi asal na'tera tukon na'tera mosuka ondei tutumisan wu'a tu'onde tukonaan luluan teremosuka telewiliya kaci wu'a kalu ya ne'kaci wurupantamei'a bawang tomaburo a te'e wu'a apate'a rupan'a kecap wuhula hula mamu wi'wi asalen rupan a hula na'te'en ento tumananem tan po'ma'a ponano'a tumisen a bumbune wurupata'a apa'ne kinasne na'nerupaya kinas na'temen a hulamen aren tasemen mera' menkauren tasu'a balanga goreng ore' tinumis'e ore'e hinoreng ke'a tou kuna ayang kecap te'e Nakayo'ene mayante'e nate'te tungkopan ren te'ore'a manayun tamekaco tewowuyan teno'ore teluhaie ten te'a hulanne suwa'ne te ore a apate'to pokonya ore'kanamen te'ore a naluhai wo bumbu ne'na monto kunimangase sene'a monanomna monanam'a tesietekawe'u mangatur rek manuore te'e